Oq rang poklik yangi boshlanish tinchlik sof tuyg’ular kabi hususiyatlar bilan harakterlanadi. Oq rangga qiziquvchan insonlar asosan hotirjamlik yengillikni his qilib yurishadi.